Ko ɓɛ̀iìm manaŋ ka ka lɛ̀, sèè aŋ hnȧŋ aŋ woò nyààŋ aŋ manaŋ aim koà, mìŋ manaŋ ka kà ko ɓɛ̀i ko ɓɛ̀i anyùùŋ nyaŋ kɔ̀à kèè zɛ̀yɛɛ̀ lɛ, because mìŋ yaà mɔìŋ nyuuŋ. Mìŋ kɔ̀à manaŋ kà nɔ̀ɔ̀ŋ hùmìè Dayà until wo Dayà ɓèmè ke ɗɔɔ miɛ̀ŋ wa nàwèè. Mìŋ humo Dayà wèè aŋ jeim nyùùŋ nyaŋ, aŋ jeim nyùùŋ kpɛlɛɛ mìŋ naŋ kià jòò lɛ. Tiŋ mìŋ manaŋ wèè ka weè nɔ̀ŋ sùà, è donàìm fɔ̀ɔ̀yɛ̀ jii. <hesitation>